Ca cuy niwi cap yʉjipʉ ca pʉpʉ niwi tambien neypi yʉjipʉ e tec tumʉ niwi hʉy nʉmjayshucpa wʉti niwi cap ney yʉjipʉ pero onde minpa chile jalapeño cap ellajʉg minpampʉ e chile jalapeño chile <hesitation> buenu pero cap ellajʉg minpap chili tʉgay cuy niwi tʉgay pues mas bien ca wʉti niwi tʉgay cap minpapʉ de chile carnudu minpapʉg otro ladu chile jalapeño cap minpa ellajʉga pues yʉji tʉn nama tʉn aŋitpa cap ca niwi pʉpʉ niwi cap yʉjipʉ pues pero mas de ellajʉga niwi pues wa tʉn isp+iucʉ pues wa tʉn conosechʉcʉ si